الوظيفة اللي نتصور باش نكون جيد فيها بلا شك هي الكتابة أو الإعلام عندي حب كبير للكلام والتعبير ونحب ننقل الأفكار بطريقة واضحة وبسيطة حتى في مجال الإعلام إذا كنت <hesitation> نكتب أو نتحدث مع الناس نكون دايمًا مرتاح ونقدر نوصل المعلومات بطريقة مفهومة ورائعة وغير مملة.